<hesitation> ana waɗi ɓi adama so aɗa jogii bakillal. Aɗa yeŋitori e horemɗ tan a heban sagoma weltare ɓerende ma hiɓuɗe. <hesitation> ɗum sultinta wonki jaati. So tawi aɗa wakkili, aɗa waaldi, huunde ma fuu tawan newi.